No ô sò, a l'é unna domanda che no me son mai fæto perché no son bon ni à pittuâ ni à sunnâ. Dimmoghe che fòscia a pittua a l'é unna cösa che a l'arresata de ciù, fòscia. I muxicisti no sò ancheu... I cantanti scì, ma i muxicisti no sò quante-quante pòssan vegnî famoxi à parte o çercio, o reuo de quelli pöchi che magara peuan ëse interessæ.